Tä heräsi üles ja tä es saaq mitte midägi arvo. Tä es mälehtäq, kiä tä sääne um, kuis tä sinnäq saanuq oll'. Tävveste imelik, nigu olõssiq vahtsõhe maailma sündünüq. Midägi arvo ei saaq.